जे सूयारो चे जंगल मा रोहे ने चे। कीचड मा ने रोहे भोराये ने चे कीचड ने खाई। तेरें चे तिंद्रे मा कदी भूंडीत बद्भू आवे ने चे भूंडात गंधाये चे। सूयारो चे कीचड मा रोहे ने तेरें तीरें तीनुंग वदू शिकारी जानवर ने रोहे ती तीनुँग नी खाई। ने भूंडान गंधाये तेरें आपनों भी तिंद्रे थूल मा नीजाजे ने चे भूंडात रोहे। ते कीचड मा ने रोहे सूप्जागे। ती तीरें <hesitation> आपनों जे सीकारी जानवर ने रोहे अगर आपको परतकते हैं। आपको परतकते हैं